أول سؤال هو ما هو الشيىاللي تشعر بشغف اتجاهه؟ هذا السؤال يعطينا فكرة في اهتمام الشخص وأهدافه في الحياة، الشخص اللي يتكلم عن شغفه يظهر الكثير من شخصيته وطريقته في التفكير، والسؤال الثاني ما هو التحدي الأكبر اللي واجهته في حياتك؟ هذا السؤال يكشف عن قوة الشخص وقدرته على التعامل مع الصعوبات ويعطي فكرة عن مدى مرونته وكيف يتعامل مع المواقف الصعبة.